में अगर मारे परिवार वटाई खानों ने बनाओती। तेरेम काई तेल भी कम गालों। ने तेरेम खाना कादे काई धाकिन बनाओती। ताकि तेरेम तेल नु मात्रा कम हो जाए ने। में काई नमग ने धीमी आज पर रान देश ने तेरेम काई नमग के जगाई। लीम्बू ने ते जड़ों बूटियां भी घाल देश। जिससे की <hesitation> चियों खाणों काई। अरु बन जासे ने तेरेम काई पुशिनतत्व भी। अरु रसेओली काई में तेरेम नमग नहीं सब ने मसाला भी में कम गालेश ने मात्रा मुद गालेश। ताकि तेरेम काई वदू नहीं रहे।